Hyi tsighuni va muna khi yani bu ghi ndaka lthaya ghizhan khin can ghai ghi diya muna khin cani hyi di va mun buja ghi muna umma khin cani ni wuta Ghani bawu bhiwi wu busiw wu fakhi tsuwari a tsamtsamiti di ghan wi wu fakhi shivina sai wa khiya ta yani bu wu ndaka lthaya ghamu khin cani wa zha wani ya c’iriyusi waniya shamusi ko ga Ghani t’ivani ya ndaka khitsau khin cani baya lthaya ca ghizhisin ba hyi bayi gwaruni dahyi sai ya zhau ya lthayuza har yafaka ya ga ba khitsau ghan we’e yan ya lthaya ghamai khim can baya lthaya gyizha <noise> ta kum taba ya lthaya gyizhai. <noise>